Pus kauk kuande kuande nibijim kauk iuang pus kauk majau, majau nibijim ni kader em jai jai limiñ kiñu'u l'ejei kiajai mbajai nda ndujui per kauk mut ngjai bien majau pus kauk ngjai ngjai kiajai ngjai jui bu pu ngul'ajau pus jui ngjai ngjai ngjai bupa'aik lanu'u pero bien majau y kauk maiñ pus kauk maiñ ngjai kiajai jai kujui kauk lape ximjia ngjai saria tatam saria kich'ijiñ pus bien majau ngjai tibiaiñ maiñ tanum pero kiajai jai bien majau y pero chu' ngjai kauk ya nijiaiñ ya ya kumba'au jui nimiñ pus kauk ya nijiaiñ pus tiji lamejeu pero dios lem bupa'aik lem lem lem tuju'u lakeje ken mununaung pus aives kauk ngjai baik latajat xut pus kauk ya kupu ngjai lakeje kanen mununaung pero ya dios lem bupa'aik pus ya dios jui ndu'uejei ya ningiau pus pus bien majau bien majau nibijim kauk. pus kauk chu' ngjai kuam kauk ratuik pus kama tichjau rikjix pus aives mbaiñ labam taem escuela mi'ia rapu pus latsau ngul'ajau por ke nejeiñ ngjai si ngul'ajau chu' ya porke ya pu kanjet ngjai. O ngjai mbut rin'iejet latsau si ngul'ajau latsau si ngul'ajau pero komo ya kasau nguex ba'eje pus ya lembe kauk ngul'ajau por ke nip tuju'u kil'ie pero si pu nuba lem jai pu nubam la junta pu tubam lem por kauk ya nip tumeik l'ik per kon kauk rutui napu na nui mejei pus lem pu nuba pu nuba lem ngjai lem ba nuba tutsjau pero latsjau ngul'ajau pero dios lamaik ya mi'ia laju'u ya. Pus ndeu mas cuando kua likijit pus kujui kujui ni pe limiñ xut ni pep ni pep limiñ punje par kua malajau ni kiuang ni ndujui mi'ia komo nji bakja ya lama katejet pus ya mi'ia ya majau y si mjang natsjau kichjiñ ne xiki pus ya batsjau kichjiñ ya kupu mbe ya ne katejet ya kon nguma'ap punjuail lal'ei kich'ijiñ pus saria mjiung njiung arroz y mole batsjau pus rapu re l'en y café y pan rapu re l'en ndeu mas pero chu' ya mut ya chu' ya chu kiajai chu' ya tikijit l'ik chu' si ya bien tikiajau ya l'eje rik'ie de bajau ne ndujui katejet bajauts rik'ie rixiuang mi'ia y rikiuan maiñ l'eje rikie bien bajauts ya tikiajau ya katejet ya chu' ya, ya ma tikijit ya manatsjau kich'ijiñ pus ya linjua'at ya kupu ya. L'en kich'ijiñ y baleik ya let l'ejel ya kupu sejeiñ mi'ia skadaja lem se mjang natsjau saria saria em ri arroz lem rapu y punje manatsjau kich'ijiñ saria pakas ngupjei o saria mjiung talung manat'ei natsjau pus mi'ia rapu ba manat'ei aver deuk re mjang manat'ei natsjau por kanui rapu mjiung talung o o punje mjiung ngupjei ker manatei natsjau pero ya kupu bat'ei chu' y y y kujui los ke kiajai mas ba ni mbal'u ngumang dios pus rapu karat batsjau ngumbajau pero kaung se ya taum pus ya mut pus de nixets pus ya sau rapu ya batsjau kich'ijiñ ya sejeiñ ya y se l'jeil kasas n'iat per kon bajaut kasas pur dios bandajau pus ya rapu ya kupu bat'ei batsajau ya mi'ia rapu y pastel maiñ njaung y ndeu mas pus kauk ni lanu'u maiñ kuande kauk kunji kua likijit pus kasi nin kanen kua mbal'eung mut ya ni kader kua mbal'eung mut ya sau rapu batsjau pus ya rapu ya, ya rapu kich'ijiñ batsjau l'en ya rapu ya, ya nejeiñ ngjai mi'ia ya pus chu' kiajai pus chu' kiajai ya ngja kiajai si tikijit majau kadat majau kiajai bat'ei tikijit pero ya ya después rama kat pus ya rama til'iut o limiñ por ndujuiñ bakja liljiñ y limiñ por kiuang ne bakja. Pus ya ticha'au ya ya rapu ya ngjai se kiajai ya rajuik ngjai ya ticha'au ya ramat kanda kiuang liji nin'ieje o ndujuiñ liji nin'ieje pus kauk latsau ke mut ni mbajau se pu bakja pero kiajai pus ya pu bakja peuk pu kauk lu'uei como kuak kiajai ngjai lasep kauk kauk lanu'u cuando kauk tumeiñ kauk naei pus kauk lasep kuande kuande nibijiñ kuande nibijiñ jui kauk tumeiñ pus kauk lasep kauk bat'e kuande jui kom skaraja kuam pus kauk la'u kuande jui bajup kauk lasep ke jui nip mbajau pu naei natsjap me bania'a por ke jui nikijit pus dios jui nameil y ni pep mbajau pus kauk ngjai lapu xil'iajau pus chumani ba lem mejeiñ kon kiajai pus kauk lasep ke ni pep mbajau se nda bania'a nda ndujuiñ malatsjau em ngjai ma xichu le pus ni pep mbajau kauk ngjai lasep ni pep mbajau y si la'u kauk nda nda nda ngjai jui kiuang em ba'eje riñjia pus maiñ mana'ujux natsjap nda bania'a maiñ ni pep majau kauk kunji tu'uei nubut xil'iajau kauk rubaiñ kunji la'eje lasep ni pep mbajau kuande jiuk kian pus es por dios namel no es kusap ya tsukue nda lixa'aung manakang nda malabejei ni pep mbajau y kauk latsau ni pep mbajau kiajai maiñ tiji kauk pus kauk cuando kauk nunu nibijim kauk iuang hasta ke dios nduejeil ndulejeik chumani y tiji kunji latsuju pus kauk peuk lu'uei ya dios ba'eje pus kauk latsau ni pep mbajau per ya baleik chu pu bakja pus kupu bakja ya pus peuk pu kauk lu'uei. Peuk pu lu'um ya ya kupu bakja ya mi'ia ya pero kiajai cuando ba l'eik pus kauk ngjai ba tumeik rubaik ringiujuik pus kauk lem la'ajaut kauk lem lasep rapu pero chu ya mut ya ya kupu bakja ya kuande tikijit tikijit si majau tikijit pero mut kusap ya liji nda dua pus ya ya ni pep mbajau per ya kupu bakja pus peuk lu'uei. Pus kauk lasep ke pus kauk lasep ke kiajai pus ba l'it matatejet ni pep mbajau pus kauk ngjai lapu xil'iajau kauk naei kuande batumeik rubaik ringiujuik pus kauk lasep ni pep mbajau pus kauk lasep ke rajuik ya pus ya l'u maiñ ngumang dios ke ke lakju'uts dios lal'ajam nda l'uam kujupu latju'u tatejet kon majau por ke se nda le mut pus nda kunju bien maeu manaei na'ujuiñ kauk kunji tu'uei nusep kauk rubaik pero ni mbakjai pero kauk si lasep.